Osono nke mu o-kya nang yee, nang yee, osowo o-man o kpet bufwon eyen ne wan onyicheng. o man e kpet ne wan onyinyi anyi ki fim ke abwo nyi men, o-man ekpet ne afung. o man e kped ne Nang na nang na ke kyi-nyin a nyi o fu nyu o-kpedeng ke na oso nke o da man mee oned, Ọsowo nke mu o-kya wan. chi onet ejii oso o- kye o wan onyicheng, wan onyicheng, a-a buop kashu a-fuon wan onyicheng, aaaaa, nki kanong a buop kashu a-fuoon wan onyicheng o kyu oyen kise nang wan onyinyi to ke a buop kashu a-fuon nki kanong to oso to nke onyid ne o kye o, wan onyinyi to o kyu oyen kise. wan onyincheng mu ne edu nyi emen, wan onyinyi mu ne edu nyi men, wan onyincheng ke Bokyi byi-fu o-song ng e fwon a o-kyu mbwop kashu wan, ke ne wan onyincheng o-song ng enen, a-nen n wan onyiccheng o-kan kodong. o o ba- chi o man e ja binyiding ne bubong mbu o da kped e tun banche emen Nke wan onyinyi ke mu o mbuopp kashu wan, kanyin nkere o-kped e yip omu o-kye o, o-soo o atcang, o-bange e o byi twom, o-tcen ne wo ke kichin, ke kiked nki a mu a ram birdying eyen, o tcen ne wo o tca kiked nki a. mu aram birdying ke kise nki a mu a ram birdying, ene oso o-kye okye mu anyi kije ne bubong ne bunyindyitiem o fu o kwu tcen ne bone ke kwu Nke wan onyinyi, nang ke nkere ora nke a-dim kiked nki a mu a ram birdying o ba, nki ki ba-sed o ba fu wan onyinyi a a kwu a ram birdying o- tcen ne wo ke kwu, a-kim abwo a fe ke kasu, o nyiding o fu aa-kim abwo o-fe ke kasu, nkere mu a a-be ba kwu a pem or o ku o-chi i boorying atca, a ri a o kped e chi mbi mu o ring o a mu a chi kiked nki a mu a ram birdying. wan onyinyi o-kan n babap, o-kpet o kam o kped e kam banche emen, o-tcen ne wo ke kyiku, nang dyikan ke amu a-waa ng, o- tuu ditcang ne wo, o ba o kekwu, o ba o kekwu o ba o kekwu o-kwang biem mbi a mu achi o kwa biem ne bone, nang wan onyincheng to mu mu ne edu o-kwa ng biem ne bone, okire o-kwan ng ne bone, okire o kwa ng ne bonchi, o-tca dyikan ne bonchi o-ri ng erenge bonchi mu o kwon biem o-ri kireng bunchi mu o baa, o ri biked mbyi bonchi mu o reng, o ri biked mbyi Bonchi mu ne mbi, bonchi. o-tong ng a, o-tong ng a, mu onyinyi to ene nke o da tcen ne bone, o-tcen n ne bone ke kekwu, o tcen ne bone kekwu, bone to o-tong ng a biem, o-tong ng a mbyi nyi mu ne mbyi, o tongh a mbyi bonchi mu ne mbyi ke na. byi mu mu gbaad byil ja wan nang o ra nang o ra. kyi-nwa mu bi da tanghe bwan eten eduu nyi enong, eduu nyin enong e kware nyi a da tanghe wan, e-e wo a- tanghe wan eduu nyi enong, nentci wan o tong to o-fu, mama eji ne papa eji ba-tanghe mme edu nyi enong, ba-be ne me kibong, ba- be ne ke ejii nyin nki oso o-kye me kambe ba-man eme e-tuun. Wan o- kware mu a da a e kye batce e nkere wo a nyid a fu nkere o- fyi mu a da a e kped e kye wan batce. e-e wo a-fuon wan o kwu o kan mu wo anyid a fu o chi oo kped nyid kanung ne kibe, kped a tanghe a fu nkin ki kanong o nkin nki kibe a a wan ejyi, nkin da chi achii, nkin chi. A a-chi nkyi kyi fi kyi nwang kyi-ba ne acoge kiiba ne eduu nyi enong ke kafa kajoo. ke kye o eduu nyi enong ke byiko mbyi eyen. chi eduu nyi enong kirenge nyi nang oned nke o-ri o onyiding o-fu, kyiku banet nkyin ke ki fuonwan mun ke na wan nang o ra nang o ra mu ne eduu nyi men, ke na kikwu to nang kira nang kira nkyi ne eduu nyi be. wan o bing bone ne bonchi o o bi oned dikaa. A wo a-tange wan eyen eduu nyi enong, o-man o-kyu ne eduu nyi enong a-a-tange a eduu nyi kyibi, o-kyu to ne eduu nyi kyibi. bod me mu n-nyid ng n-fu, ke ntuntu, mu osowo, nkere okire bwan ba jwo bane ne banchi kyira kyi-firi ene wa wo a fii a- man e sed kambe kanong or a fii a man etanghe kambe kyika butcen nkyi kyinong anyi ke dishi ki kwuu ba o ben, be kangkang nkere Byi mu byi-tim m osowo arong byi-fu, o baa be buan eten achi ne atong o kye kambe bubong ne binyiding mbu e nkere mu o-o fyi mu ba da kped e sed kambe chiom ba kwu joo. wan onyinyi e nkere o- fyi mu wan onyinyi o kwu ba kped e nyiding onyicheng a kye batce, a tanghe a kirenghe o da kyu dyikpen emen, mu o-ku o-ba kpe e ri bunyinyi a tuun a wa bone wa mama a-tonge a eringe o da fe kyibam, a tanghe a a fu kibam a fe